زه په نقاشی کی هیڅ ښه نه یم خو کچیری بیاهم ضرور وی چی باید نقاشی وکړم نو اول به یو ساده کاغذ را واخلم. بیا به په پنسل د منظرې شکل رسم کم لکه غر، سیند، یا درختی. بیا به ورته رنګونه انتخاب کم چی طبیعي او ارام ښکاره سی. اسمان ته به آبي رنګ ورکوم، که وریځې وي نو سپین هم ورزیاتوم. غرونو ته به خړ، نسواري یا شنه رنګونه ورکوم. اوبوته به شین یا نیلي رنګ ورکوم.